<noise> namikeho si'n pai sini keho male madaele ho eluena <hesitation> susu itee man badahele homo'o nama ma nupika duwe kaelemoho eeteka. Maile malide akusema daele mapoli ma <hesitation> epilua adama wanaipu imawanusia duwe kaile, lenama <hesitation> alupise duwekailemoho sinihe anenei nada wese nai deho elaho na apelua ada ida esi ida esina <hesitation> tenluma sake akuse mu kupana ela ena naka hake akuse asab ma sakasi oho'i pai sinikeho taleko pae apae ehoa apae ehomo <noise> mae lede etaei <hesitation> apalagi ma madahede ehatalia, ehatalia hono itame dahele moi'i enama <hesitation> panua ahono yahumoho eete niho <hesitation> tuka miekila di idaeli nawai luma ekehena titinama tina dematai maiya yaina nama hono yahu, nama pale upate moho <hesitation> sini eane kaho <hesitation> ete ete nayauke wailuma ite wailuma keho pai ma apelua adalo meme uketuk edae'e mala oiy wai luma saki pai edaeye pai sini eeteni.